Gounde foni, kathinté, kiné, euuhh sélinŋé, khana, <noise> diérinté, louwongué, mouno, siné, siné ngotonté gnani euuhh woulé gnime gotonté gnani, kiné gotonté gnani, diagabé, louwongué. <noise>